Meksika madaniyati ham o’ziga boy madaniyat hisoblanadi. Misol uchun <hesitation> noodatiy shakllardan biri ular birinchi noyabrni <hesitation> vafot etganlar ya’ni <hesitation> vafot etganlarni yod olish kuni deya elon qilishgan. <hesitation> Undan tashqari <hesitation> hellowen qo’rqinchli nima niqoblar bayrami ham bor ularda va barcha ruhlar kuni ham bor ikkinchi noyabrda bular <hesitation> davlat tomonidan tan olinib tastiqlangan bayramlar hisoblanadi va <hesitation> meksika madaniyati <hesitation> lotin amerikadagi <hesitation> eng katta universitet u meksikada joylashgan.